Naane kəmahe imbaŋg kə ndel de taɲ. Kurusuu wala i mbanan kəmanaa kə ndəl dee ndame. Dee, dee sahafa, deve tə ɗar taran, nap sahafa nane, man naha mən rətən. Indel dee, de kəraɲ kursu, wal la daka ndel dee, de ndamaa ya de, de ndam. Denee degele tə ulum biroo raŋg naane men rata ɗane. Maanna hakin dəl lə, de ŋgaasə nen, nuwesna yaaku, taaɲ oro digini yaako. Maa, daa, yaatu nan, təre yaad de ate ŋgal ŋgurmuti. Woo tə aaɲki wo tə tuu na na garato toman gara naana ko nab ɟidaana. Toŋg oseyni wo toŋg taranaa gal ɗaan tak. Tube daya see ɟam aaɲini yigi kiritariɲ ɲaanen, ta kuulu kuunan na garma. Uunan na gar marawaayit. Taan, manna namo namo, kəl kə ndel degi asa, naane hakədə taɲ mbiiba. Tə gədə mətək ərtaayin inko. Ta aaɲa, wo ta naaba, wo ta aaɲi. Ku marawaayit tuuna nagara. Wo naŋg naŋg ndogonan, dere tabaa na tabə balkə ndel de kar kawa. Endel de, dee tara deyayat ge nanee. Wala de, tan taran, yatu naannaa, dam gana ne. Naana ko, yako naŋg bataan ndəgə di təri tariɲa matak. Təri osoŋg googe, yaagodi triɲa tendel de. Bo, alam nə matak, tə ŋger wuti falanna. Bob el dabo, tara ndam elbeni fala na yako. ɟebe təri taa baaheɲe elbeni, ŋgali wor hasa be akhir cuwic ɟende teləfoni bəna. Teŋge nde taaba hine ŋgaale, too yatu yuyi ŋgow ŋgaar tərə kaaye yiini. Də tə naabi ni hol higine, tə taaba hiɲe daan tak, wun naa naŋg batan taani in te tayin ko. Aŋg tu uniyol haŋg ye, degem matak, tiɓi ka yiini, to omoŋg na gara, wo tu Umar aatu əsə ŋgaale wota ta aayi ŋgali wo ti iʃkiɲ ŋgali. Naanəŋg ki dani bataan dene tabo dok taɲi ko, yaa konaŋg bat taan elbeni. Taan ŋgas na yaa bə pasaba haa, kaŋgə ara yole ndam gəna. Yaa kə pasaba matak mara dii nde bə tariɲa. Te du mbumʃi nə roɲ numba, wi ingat taariɲa, wo kuulun na kuy, kə nafa hana kuy. Wilde guy ge ŋgiti iini, konaabən deriyeti. Deb kuyu mita naabene. Kayola ŋgas naande, ile ile de tabo ɟowombət ayi kilhiba. Role hen ndamana ndak. Kəlaŋg, kə nab de guy gə keyti deb kuyiti ti in ko. Tə ndaman tinii taman de koolo tə tə ndaman dərə iitii iɲen derheti. Wo rəka nəŋg tə tur ndaamani tə alam kiɲ degi, wo naŋg tə ndel de koon, taa in- dam man niyatə uldəgə gə kəl ɟet yaa. Bonomen de tabo, in ŋgas nen, basniya de ta ayki kil yii baha garde unɲi ka kənəŋg yiŋg defem baa.